Dite tsotra amzô fogna na afangaronô ronono, na mihinana ronono velona anô, dia ampiresinô miaraka amina mofo fogna izy ohatra zô mofo gasy i, mofo ravina, ramanonaka.